کانګرو په استرالیا کې زیاتې پیدا کېګي. تقریباً کله څې ودرېګي، تقریبي ارتفاع یې شپږ فوټو ته رسېږي او تقریبي شکل باندې تر دوه سوو پاونډو پورې وزن لرونکي حیوانات دي چې په خپل نس کې د خلتې په شان یوه کڅوړه لري چې به هغه کې د خپل بچي روزنه کوي.